هلّأ إذا بتسأليني شو العُطلة المِساليّة لا نِهاية الأسبوع؟ أنا بي نهاية الأسبوع بعتبرو هوّ للعيلة يعني عندي سبع تيّام بالأسبوع خمسة تيّام منُّن كلُّن شغل شغل شغل شغل تعب، بتفيئي الصّبح بتروح عالشّغل، بتيجي باللّيل أنجأ تاكُل بترجع بتنام، بيرجع بيجي تاني نهار ومنعيد، فا بتيحي ال weakened هيّ لتساعدنا نرجع نشوف بعض كا عيلة. حتّى مسلاً أنا لمّا ما كنت متزوجة بدّي إرجع شوف أمي وبيي وإخواتي كان يجي خيي عنّا كل نهاية الأسبوع يجيب معو ترويئة شو ترويئة غير شكل يجيب فول وحمُّص ومسبْحة واسبوع تاني يجيب لحم بعجين ويجي خي التاني من بيتو وتجي إختي وولادا إختي وولادا وكل إخواتي بيجتمعو نهار الأحد عند أمّي بالبيت ونحط هالتّرويئة وبعد الترويئة نحط فنجان الئهوة ونعُد كلنا نتشارك الأحاديث شو صار معنا بي هالأسبوع، هيدا خيّ يخبّرنا شوصار معو بالشّغل، إختي تخبّرنا تحكيلنا عن ولادا، نكون كل الأسبوع كل واحد مشغول بي حالو لا نِهاية الأسبوع نعُّد مع بعض ونجتمع ونرجع متل نبني علائتنا سوا، هلّأ لمّا اتجوّزت وسافرت وصرت محل تاني عن أهلي. هيدا ال- weakened او نِهاية الأسبوع بَعدو للعيلة يعني هيدي ال weakened لشوف زوجي، شوف إبني، نعُّد مع سوا، نحضر فيلم سوا، ناكُل سوا، نتعشّى سوا، نعمل أكلات طيبة، <hesitation> نطلع برّا نتغدّى سوا نتعشّى سوا، ناخُد إبني <hesitation> عال ملاهي مسلاً على الحديقة يلعب لأنوا ما منكون كل الأسبوع فاضين نهتم في منيح فا مننطُر ال weakened ليجي بس لنعطي حقّه ونهتم في ونلعبه. فا أنا بالنّسبة ألي ال- <hesitation> نهاية الأسبوع هوّ للعيلة وأكيد <hesitation> أمرار منضهر بي نهاية الأسبوع مع رفئا، مسلاً آخر نهاية أسبوع ضهرت أنا وزوجي وإبني أخدنا على park لعّبنا، ورجعنا شفنا رفيقتي وزوجا وابنا ورحنا لعّبناهُن سوا وتغدّينا سوا، فا عا طول ال weakened هي متل لتعطينا متل <hesitation> طاقة جديدة أو تدفعنا لا نكمّل للأسبوع الّي بعدو، فا ال weekend هيّ أهمّ شي بالأسبوع كلّو هيّ الوقت لي منعمل في <hesitation> تشريج لا جسمنا بي طاقة جديدة لا نقدر نكمّل لا نقدر نفيئ نهار التّنين ونرجع نبلّش عن جديد. فا أوّل شي بال ع- weekend هوّ العيلة أهمّ شي بعدين بيجو الرّفقة وال- وال- <hesitation> والأصدِقاء طبعاً.